Min kaan mi ɓuri yiɗgo, mi waɗana ɗum njumri, gam njumri wonde wonta ɗum neecoral, a hawtata ɗum e suga e goɗɗum fuu.